सबसे पहले तो मकड़िया जालिया बनावे। अब जैसे ही वे जालिया बनावे तो उनको सबसे मुख्य काम रहे वे जालिया बना करके शिकार पकड़ बो। अब वे जालिया बना के एक आड़ी गुश जावे। अब कुछ बग पाच्छे जैसे ही कोई भी कीड़ो हो यो माखी होई तो वो जालीे के सोड़े जाते ही वो जालीे से चपक जावे। अब जैसे ही वे चपके तो वशाई मकड़ी ये बात को पतो चाल जावे अब पतो चालबा के बाद में वा मकड़ी धीरा धीरा जाली में जाकर के उन्ही ये पकड़ ले वे अब उन्ही ये पकड़ बगबाद वा धीरा धीरा धीरा उन्ही ये खा जावे। ईके लाललारी मकड़िया जाला इन वजह से भी बना हुआ है कि वह उम्में उका अंडा दे सके अब अंडा देगी तो उसे बच्चे। हीटेगा और बच्चा हीटेगा तो भी माकड़ी बनेगी तो दो मेन काम के बाद मैं मकड़िया के पास और बहुत सारा काम।